A <hesitation> atwa nana sasana yajɛ iya bovu nana tuwa nu shɛ bu gbare bugave shɛ busu na bata wupe ama bata dn rupe shɛ nu wewɛɛ, bubassa izaa batana busa no biyoy bu gbane shɛ butre nana udogu bubassa ni iyi bobu tinda amatuba bu gbari hibe zha ugu nu gona bubasso, gbari na anda iti bobu̱ ko rupéjele obassa zata bu zhe suyine bu, amabutu na nge yebi urupe jile she hwee hulee shebu haje buhaje abu nu bula ibepo dugaje iyaje urupe jile du azha ta rupe ata zhaa to nene bu gbare ya nda bubassu shɛ bugba everee buhuha. To atuba kaa lamutu shɛ atwa lapa ajala wewe, o wene bubase hien iwewee she yim bodugo butu, ama ehie bageje bugawe biyoyu du bata gaba ubu bubassa, ekeinibu gbaleyi bugbayidu iyale gunu, gana bubassa bahiba du to bu gbaliyi ata kaa bugbave ebe buho ama tusoso sou tu nambe a tu vee so atwa she afwa nana ulanganɛ iyi ubo bu ububassa, abady yaje oboshi ayaje atula anana she ma anda fu tishino gananaa na abassa banda, so bu gbure bugeje keeni bugba liyo yi ashe atwa na naa a anda iyi babu ababa uku onu ma.